איך קען מיך נישט אזוי שטארק אויס מיט פיש, איך ווייס נישט צופיל די חילוק, אבער כ'מיין אז איך וואלט געוואלט זיין א אקטעפוס וועגן כ'וואלט געקענט באשטיין צו האבן אכט הענט און קענען אויפטוהן אסאך מער ווי איך קען מיט צוויי הענט. אבער איך ווייס נישט, קען זיין איך וואלט געווען מער פויל וועגן ס'שווער צו ארבעטן מאלטיטעסקן מיט אזויפיל זאכן, אזויפיל זאכן אויף א צי אבער עס קען זיין אז איך וואלט געווען מער פראדוקטיוו